﻿Ta shakki mushi tana ƙan ɗapal, ƙam nong shaankini, ƙam nin ii ƙam nin ii <hesitation> a noise aɗɗai, ɓai a ippiji aɗɗai 'im. Kanan ƙam nong ɓai, <noise> ɓai pang shi'ini an tanai amma aɗɗai ƙooƙo ɓai ƙa tana, lo ni birang shi a njuiji merje ƙa ɗabal'um shi a yiiji dabal nong caƙƙam, i raara, raara ma ta yu merje ndi muƙƙulla ɓara ƙuuni. Ayiiji ɗabal nong caƙƙum. Pang kijimoi daɓɓa a yiiji daɓal'um shoi i maraani a yiji tana nong caƙƙam ɓara shoi shwiiɗuk - shwliɗuk shwiiɗuk nong merjei, <noise> peneng ma ƙaƙƙo cha tana, tana shiini ar fooro pi aɗɗai'm ƙamma <hesitation> ƙan shang kini ƙan i ma ɓooɓo, ɓoobo ma tanaa.